Pues kotoni la ina koxi nduñu'unati xa ku tuti we'ena, xa ki'iti, ku'u, xa koto ña'ati, te dani kuana'ana xa kati, xaña'ana na kaa woxaña na kuana na kunyito, no ñasa te xa kui koni, nuña ñu†i comoña, ña niti xa kati, dani wili ñu ñuni kada <hesitation> kuañanaña xa kati kada atender nati na kuanana kututi te no ñasa te kuña, kuti te ñdawi xi kuiñi ñna kuxi, kuiñi wili kuxi pero na kotonu tina kua'a kututi we'enu na kaativaya. <noise>